الأكل في الدنمارك كان في الغالب بسيط لكنه اتطور كثير في القرن التسعتاشر وأغلب أكلهم اللحمة والسمك لكن عندهم برضو أنواع عيش سمحة وأشهرها نوع عيش اسمه الجاودار